زه په اونۍ کې شل د کار پورې اړوند بریښنالیکونو او یا هم ایمېلونو ته جواب ورکوم. او شاخوا پنځه شخصي بریښنالیکونه یا ایمېلونه لیګم. <hesitation> دا له ماسره مرسته کیی څې په مسلکي او شخصي توګه باندې له نورو سره وصل پاتې سم.